Ntjyawaañe quinquiooꞌti nnꞌaⁿ tajndyooꞌ ntsioꞌ, ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ ndoꞌ ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ ee juunaꞌ jnda̱ manquiu nnꞌaⁿ chiuuwaa na nñenquiooꞌna juunaꞌ ñenco nꞌomna nntsꞌaanaꞌ joꞌ tsꞌiaⁿꞌ ee na cwilanomna cwaaⁿ na nñenquiooꞌna tajndyooꞌ ntsioꞌ nncjiꞌnaꞌ ndaatmeiⁿꞌ joona, nntsꞌaanaꞌ na neiⁿnco nꞌomna mati quia na cwitsjoom oo na jnda̱ tmaaⁿ xeⁿ nnom na majaacwe ñequioomꞌ quiꞌaⁿ nnꞌaⁿ na quilanom na nntjeiꞌnaꞌ ndaatmeiⁿꞌ na joona laxmaⁿna chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ na ntꞌmaaⁿndye macaⁿnaꞌ na nleinomna chaꞌ nntsꞌaanaꞌ xjeⁿ na ntꞌmaaⁿndyena nntsꞌaanaꞌ xjeⁿ chaꞌ na luaaꞌ ya nncꞌomna neiⁿnco nꞌomna na nncꞌomna na nncꞌomna tincwii xuee jeꞌ. Ndoꞌ mati cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ quiwinquiooꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilanquie seiꞌ oo quilawena ꞌnaⁿ na jaaꞌ chaꞌ na nncjiꞌnaꞌ ndaatmeiⁿꞌ na laxmaⁿna mati mꞌaⁿ na cwilꞌa zumba na cwilajnoomna tincwii tmaaⁿ chaꞌ na nndyocwe cantyja na ntꞌmaaⁿndyena ndoꞌ nntsꞌanaꞌ na yaxjeⁿ joona.